Won dura binesini hinsomu inin. binesin won shule somtumuu won woyu midasumuu <hesitation> dandee yani soma tok garanaf garant hindabarsuu. duub dib yede binesin wol jala hinsomu ininii amotu won iskun midas kan fandaa amo inin won ak somaa hinsomuu amo wolum jala baretaa yani wo deeda wolum jala baretaa wo wofudati sagale nyata wolum jala bareta amo won somaa kasin jiruu ufin beeku akili hinqabuu.